Hanina jiaby zany samy mitondra hery aby sy fa <hesitation> tegna hoe mitondra ahitanao ananjy maromaro kokoa zany de agnatina sambeka regny regny zany tegna ahitanao ananjy de akao koà a tsaramaso, de ahitanao ananjy koà amina vaonkazo regny.